to'a naftiran beh map ha yahugo pellel fere jeh a anda aranni sai mabbita data waya ma sai yaha mabbita map mai sai vinda hedi ghidda yahugo mai ayahan beh mota na ko beh pirowol to'a vindi pellel mai toh map ghel ghel hollete ha pellel gondha ha lawol tokkata boh hedi daroto dha to to mari network ni a dinga yettuugo pellel mai ayi'a hollete lawol bodewol ni sai tokka don dilla beh mai don naftira beh man a wawan a wata speaker do yecche wadu yeso yahu nyamo yahu nano kaza kaza